انزين هذا السؤال هو: ويش أخس، لو أضيع مفاتيحي لو أضيع تيلفوني؟ أني أعتقد ان كل مين بيجاوب نفس الجواب، و هو المفتاح. لأن التيلفون هو، انته كل شي تسوي فيه، يعني هو راس المال. اذا راح، خلاص راح، ضيعته ضيعة، هادي مصيبة. و يعني التيلفون فيه حياة الواحد كلها ه- هالأيام، حتى أول بعد. يعني فيه بطاقات الدفع، وفيه- حتى ناس عندهم مفت- مفتاح بيتهم صا- صاير في التيلفون. وعندم بعد مثلاً شغلهم صاير التيلفون، عندهم هاديلين الخرايط، والناس معتمدة عليه اعتماد كلي. و أما المفتاح اذا ضاع، أ- تقدر عندك واحد ثاني، خاشنه، وأخس شي أخس شي تنادي ليك واحد يبدل القفل. يعني هادي مشكلة صايرة فيزيائية، لكن هذا التيلفون خلاص ما يرجع، ينباق، غالي. محد يعني يساعدك- يساعدك لو اختفى، خلاص انته بروحك صاير، على صحن ظهرك. المفتاح أسهل إن واحد يضيعه، لأن بس تقدر تسوي ليك نسخة ولا أنت أولردي عندك نسخة من قبل. والتيلفون هو واجد غالي، وإذا انباق يعني ما يرجع خلاص. إذا أحد باقه يكون إليه ويعني يقدر يبيعه ويستفيد منه. أما المفتاح، فسهل إنك تبدله وإذا كلش كلش تحط يعني قفل جديد.